الشعور بالإحراج كتعود تهدر قدام ناس ما تعرفهمش قدام <hesitation> جماعة كبيرة، هذا حاجة عادية ومنتشرة بياسر. والعلاج تاعها ساهل ولكن يتطلب عمل <hesitation> جهد كبير، والحل تاعها هو أنو لازم تمارس، تمارس وت-تحاول توالف بهذاك الشعور بالإحراج، وتوالف به حتان تسيطر عليه ويروحلك حبا حبا يبدا يروحلك.